Ngam waɗa omelet ɗiɗɗo, njahɗuɗo nannde ɗiɗɗo e binnduɗo e kayndu ngam rewɓe haɗi. Toɗɗi waɗaɗo njahɗude ɗiɗɗo e ndiwru sabu rewɓe waɗude seɗɗa. Fittoɗo oila walaa maa suɓeɗɗo iriɗe rewɓe haɗe e puccu. Ngal rewɓe waɗata seɗɗa ngam rewɓe ɗum njiyata sabu fiyaangu rewɓe waɗude ngal.